अगर समुद्र मंजी जल स्तर बढ़ी जालू सारी जमीन पानी म डूब जाली त मानवता कन्न के बच ली यू बडू सवाल छ। पहला मेरा पास कुछ उपाय छ जु मददगार वाकई म वे सकदू। जल ही जीवन मानवता म पानी म जीन के लिए तरीका खोजन होला जन पानी का ऊपर तेरन ते शहर या प्लेटफार्म बनौन हो जख लोग रह सकूंन मानवता एक नई जिन्दगी जीन की कोशिश करी सकदी छ चाहे परिस्थिति कठिन या कनी भी हो।